بكون سعيد جدا لما اتكلم فموضوع كرة القدم لان انا بحب كرة القدم و اعرف الكثير من لاعيبة كرة القدم واعرف الكثير من الدوريات والبطولات نها الددورى الاسبانى و الدورى الانجليزى و الدورى المصرى و الدورى التونسى والدورى اللبنانى كل دول بحب اتناقش فيهم مع الناس كمان بحب الشخص اللى بيحب كرة القدم زيى لانى بعرف اتناقش معاه فالموضوع دا